א סקרו-דרייווער איז דא <noise> אונז צו העלפן אריינלייגן נעגל פונקט ווי א האממער באט ס'ארבעט א אנדערע וועג. א האממער האקט מען און א סקרו- דרייווער דרייט מען אריין מיט די הענט, ס'ווערט אזויווי אריינגעדרייט און דאס טוט א סקרו-דרייווער.